अस्ट्रेलिया एक असो देश चे, जहांक पहले आदिवासी लोगनों को निवास रहतो थो, पर उन लोगनों को हटई नहीं, वहाँ पर गोरा लोग रहेज़। और किरकेट उनको बहुत प्रीए खेल चे। कई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का आवज़। और भारत का साथ मा खेल करज क्रिकेट को। और भारत भी जीत थे, कभी अस्ट्रेलिया भी जीतज। पर उनको मुख्य खेल चे अस्ट्रेलिया वाडानों को किरकेट को, और वहाँ पर बहुत सारा लोग, मतलब सांटी परीय हैं रहेज़। आच्छो भी वो रहेज़, पर एक दूसरा से अच्छो वेवार करेज़।